<hesitation> ng'alek ap ingoroik yeimache imweti iwendi ipeipuken ingoroikuuki chechapu, iipu koka ipu komanda sang. Ipinde sang olekimweten korok iipu karaisyek kuuk, koo anee ana achek kepoisyen akot karaisyek angwan. Konyepangan ingoroik, ituu isorteni chechapu misiingi inde komasta nyii. Ko chemii katikati inde komasta nyii koo chetililen inde komasta nyii. Koo ngitinye muzee neng'uungi akitinye laak koo itauneeni chepo muzee nenguung. Iun chepo muzee koyorokcho chepo muzee iwee ii hang kokakorok kotililitu ipimaa imaa, ngo katomaitari kotyo nyoiun koyeitari ipimaa tukul, inyoo anyun inyoiun chekuke, kokakimeche iun anyun chekuk akitestai chepo lakwee ikurotekei. Aas iun chepoo, chukuke iun ngokamaya sinee, lakwee kokatililen ngoraiki ipuruch ak chepo lakweng'uung. Cheikere iss ile tililen iun che tililen koo che chapuu missiing chepo lakwee komatepii eng' kando. Iuuun koyeirok komaiweemaa weimae sang kiit ne kimaen. Koo korok iwege kotwa nyoiun cheikere iss ile katomo itarii inyoitarr inyoiwege, iwee maa, iwege inyeiun chepoo lakwee. Wiuun chepooo lakweng'uung' koyerok chepoo lakwee komagaitounee chetililen ii inamepegg ile iunii chun iun koyeiroo ile katililitu ochei agoi neikere ile unii takiee pechuu keei weere wee maa ngoroikuuk komaimasee anyuun kopokorok kepet kokoinyonii komainyereku chepo porta, amuu iss makinurii iwee baff. Iwee iungei asinyeicherukte chukai kuket komakaitar kasii nguung komaitepchigei.